2019 में, मार्क दाजिस पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरिया पुरि मणस भेला होई क्या? जग्डो भाडने मा जुरद, ते कोहे दू कुकरा लाओ ने औं पकरा लाओ, ने छार लाक रुपयलाओ, म्यां काएं से लाओ?